מורעטשקעס נעמען זייער עסן, די וועג ווי אזוי זיי טוהן עס, איז זיי קריכן ארויס פון זייער טונעל און זיי גייען צו.. זיי זוכן עסן, ווען זיי טרעפן עסן זייער גאנצע וועג וואס זיי וואקן לאזן זיי ארויס א געוויסע אזוי ווי שמעק און ביז זיי טרעפן די עסן לייגן זיי דארט נאך און זיי וואקן... זיי ווייסן יעצט נאכדעם ווי אזוי צוריק צו וואקן די גאנצע וועג און נאכדעם ווייסן נאך מארעטשעקס נאך צו וואקן דער שמעק.